Odamlarni genetik modifikatsiya qilish axloqiy masala bo‘lib, bu insoniyat kelajagini o‘zgartirish bilan bog‘liq xavf-xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu bilan birga, ba'zi genetik kasalliklarni davolashda foydali bo‘lishi mumkin.